Nako ngoji, menurut ngoji usi. Usi manege <hesitation> ma cara ma cara wo is- wo usi nege mia utu biasa nako ngoji <noise> o kia si- su sisir bala tenga, kemudian usi manege ma guna untuk <noise> mi usi mia utu mi si o kia? Mi si rapih, de o kia nako mia utu i faja <hesitation> mia usi la i tuere, i tebini, nako nanga saeke i siri manege berarti i fajaka nanga nanga utu, jadi <noise> ma ma usi mane kai penting juga, harus wa akana. Nako mia mia utu i furagaka manege <noise> harus wo ma oji, wo ma oji koka, wa tebi tebinoka, supaya na saeke ua ai siri, ua i furaga nanga utu, jadi utu manege harus wa jaga, supaya i kia <noise> i tebini, supaya wo ma tagi ika nyawa jo lega ino nanga utu i mela u <hesitation> i tebinok i tebini, i mela ua supaya nyawa jo ma lega ino nege nanga utu i rapih <noise> ma ma ki ma utu ka wa jaga, la ma gani lo meiya, sokmanege dika.